<hesitation> Kindo nikifurie inywa mno <hesitation> kindo tha bia kwii, kana mbeke ang'u mbeke niifurie kwakuichichembwa kwa vucha uwelie kindo kicha. Mbeke ena ichembwa yakwe irughu lichi- lichi ilekwa livire lidoghoshwe hena moro mkai. Liwe lindesha kindokicha livikwe likamwe livike livikiwe <hesitation> hekindo <hesitation> na mbeke ulezi isanganywe wo ivire mndu anikwe anywe. Mbeke hiya ukainywa hamwena kuichi ichiirusha mira chooni ighire ichi ende afya ena mwiri. Bia tha safari kwinyi niifurie mno nichiinywa naichichembwa ena kiwanda kwa uthafi ukekindokicha nathiku nichinywa mpakani injiirusheenyi chinywa lothaki kino kenywa kwa afya du.